Iinamwenyo mbyoka hayi kala yina otshinakugwanithwa nenge yina otshisho uusiku, otuna ngaashi eshuwi, eshuwi ihali kala lakotha uusiku aye, eshuwi, eshuwi olya talikako ne onga okadhila haka shunu, uusiku nande okuli sha ne muli nande opelugo mpee, oho uvu ike kruuuul kruuul, eshuwi tali lili, sha ne weli uvu ohaku tiwa ne, aakulu yonale okwali haati eshuwi ohali shunu, eshuwi ihali kotha uusiku, shaa nee wuuvu lyalila nande opomulongo, nenge openi, ko otaku ti opena otshiima otshiinayi tatshi holokapo, otuna itshewe elimaalima, elimaalima uusiku awushe otali lili ike wiiipa wiiiiiiwiiii, itali kotha, elimaalima nalo ihali kotha uusiku, elimaalima ohali kala ike lili nande omomugongo, ohali kala lya talela omutse mevi, ihali kala lya tala pombanda, ohali kala lya talamevi, omagulu ogeli mombanda, ohali kala ne lya penduka ike, tali lili ike uusiku, se otuna ombwa, ombwa otsha talikako otshinamwenyo tsha simana, ohatshi kwathele aantu uusiku, ngeenge opuna nande otshiima otshi winayi, ombwa ndjono ohina oku tameka okugwedha ndjo, tahi ulike kutya pooma mpano opena epuko, nongele owamono kutya, ombwa handje ahi gwedha itahi mwena itahi mwena hali kugwedha, andiya ndika taleko, oho mono kutya pooma opena epuko ndele toli pukulula nande okuli kutya nande okuli pooma nge otapu ende eyoka, oho kutha otshiti nande okuli ndee toli dhenge, ombwa ohahi gamene aantu, tsho otsho ne tsha talikako kutya ombwa ihahi kotha ohahi kala tahi gamene aantu uusiku awushe, opwali ne puna aantu haya popi kutya shaa witula omananga gombwa pomesho, nangweye ito kotha uusiku ka, shaashi owiitula omananga ngee, mbyoka oyo iinamwenyo nditshi ihayi kotha uusiku.